Canguro reta jae ko oiko Australia pe kua reta jaeko ipi uajaete tuisa kua ipire ipuere jaereta oguata mati rupi opo ibate ko opo kuareta jare guinoi vi juguai yananbuju jare juguai reko kurai omii reta oguata